برأيي الحكومات لازم تخلي الاولوية للنمو الاقتصادي - لانوو انا برأيي الشخصي انو من كان اكو نمو اقتصادي قوي بالبلد اطيق تعمل بعدين بيئة صحية تعمل مساحات خضغا كبيغة لان عندك فلوس عندك امكانية - بس انت اذا بديت بالبيئة بالبداية ما غاح تكون عندك الاولوية انو تنمي اقتصادك، فالاولوية للنمو الاقتصادي